Tsy nivôlambôlagna ana niany, asa raha nanino na moa nisy raha nampalaelo ana na ino raha nahazo ana mahatonga ana tsary nivôlambôlagna niany tô.